Beuk buen nac beuk gap beñ per gap si beñ shi nac guñshi daiñ nac beuk nac buen par rap rsa ne la daiñ saca ca nu nac ne re campesino rquin beuk pa cho ne- ne daiñ nubuelt sied <hesitation> te ra beñ oh te rni beñ ra, ra beñ-beñ mal len daiñ beuk ruñshi biis shitis cos par nic nac ra beuk pegu gap si beñ beuk vay nac ican sashi len lleich nac guñ shi <hesitation> sucio len lleich nea shi lo rni beñ shon shi vay par nic- nic si gap beñ shi cru limp gap beñ shi buen nac shi ne beñ rlui beuk para ruñ shi gots es shet ra disa beuk nac par- par gots ba siet shi sa cashi rni ra beñ ca te <hesitation> cose ni ra beuk rni rashi ca te scuele ni rashi ni cane ni ne rni rashi nic nac beuk gots ne bueno sic rni ra bengol cashi lla canu na renga form shune si none beñ rlui shi pues beñ luishi per guñshi par guñ shi gots por que shet radi beuk nac sic lla nu sa beuk ni nac par pa rap ro llu ñi beuk ñilas. Por que ralo raz nac beuk nushi nac ñilas shi peligro sa nac shi par gep beñ shi raulla shi beñ gaulla shi te biñi pues to pues li nac la responsable steiñ shi to bal gac gaulla shi beñ to li chic li yula pa doctor par che beñ pues hui sic set radi beuk nac sicru per nu par ra raz ni nac ñilas par pa ro llu rap nic gap beñ beuk per gap beñ beuk esque <hesitation> re nua <hesitation> rni beñ nu ley steiñ stiis ten lleich tigal icansa beuk la cai llel lla ni rga ra speuk pues mult rri rashi mult rri beuk rri beñ ni nac dueñ steiñ beuk ni ca nu pues cashi roo biapne beuk canu pues segun rapshi ro llu chic brisa te beuk hunae ruñ <hesitation> gost len daiñ rega ruñshi rna- rnas shi piast pehui chic ba nac beuk ni ruñ gots chic ruia lla nic shet radi beuk nac ni nac sic limp gac lat ni icadu shi nac gac shi sucio bal sheta loga sied ra <duda> pkiech sa beu re beu laa re, ru te pkiech lo ra ski beuk. Rap ne par gac ne llane limpio gap la beuk porque na re ra biñi beche sigac to se chu shi lo beuk o cuentis tis chu pa lugar ni cadu beuk nic porque ba litis gap beñ beuk to la gac loga sied <hesitation> ra cos ra cos microbio par beñ chic vay de sa re yët si rau beñ yët rau ra beuk re vay lla beñ ne com sa na nu gal nubuelt desperdis tlara ra siit- siit bel ni rau beñ pues rian sobr nic rian beñ beuk na vay nic lla nu sa ni rsi pasac <hesitation> comid steñ beuk rdo ne lats par pa beuk pues depende bal nu meil pues sal sa si beñ par beuk cuidad nac ne vay pues digal idei beñ cualuier cos gau beuk saca cashi rni beñ bal idei beñ cos <hesitation> siit vel gau beuk si no que ne rcues ne rac siit beuk sic rni ra bengol lla tal ves dishli o shilo pe hui lla na re tisac ti beñ idei nac sheta sa ruñ beñ sic na pur cos rdei beñ beuk ni rau beuk ya buenca nac buek nia ra te caro cadu beuk ro palenquek sigac cadu ra beuk. Par ruñshi biis nubuelt rseñ te beñ nubuelt rian sneep beñ roc ba su ra neep pues par nic chic rcua du beñ beuk roc pues rquiñ ra beuk ni ñilas nic roc sol rquin ra buek ñilas don nac iqueshi bing beñ lla nu sa com ralo nac beuk lla nu sa beuk <hesitation> shet ñilas shi pe ru rdosh shi lla mas sit rllien kiaj dueñ pues base hui beñ chic shinic nac ni re beuk roc vaya per callun shi bis shitis cos beñ ba nan smod speuk beñ numbela speuk la o mas lat ni cadu te bur te ra maiñ steiñla roc rian ra speuk beñ lla chine rsen te beñ o iseñ te bur lo spur beñ cadosh shi lo ra manga lo ste bur beñ ruñ shi bis shitis la shi rap rashi ra speshuanshi ra speiñshi ra smaiñ shi sa nimal shi vay tal caro rhui cadu ra beuk rian shilo lo ra- lo ra maiñ ni rap beñ bur maiñ diip tishi isañ maiñ pues na ba chibig te señ ste sbur beñ guñ ñilas lo quesi rdosh shi gauya shi bur ste o señ te beñ ba dosh shi lo nic tigal igual beñ sic speshuanshi nac bur speiñ shine compañer shi nac ra bur. Sa ra smaiñ shi par nic nac ra beuk chic rap beñ lla ro palenk sigac pues par nic nac rcuadu beñ beuk ruñ shi bis shitis ni cos beñ mal ni señ roc par nic nac beuk- beuk huenca nac shi chin rian ra maiñ nimal potrer ba bian shi roc lla nubuelt ri ra beñ gots pues cadosh shi lat ni ruishi lo byini chic lla roc rac be sa ra beñ de que maiñne nu roc stal beuk rap shi ra maiñ chic lla chic tisa beñ icua porque na stal smaiñ beñ calleit ca guitk ra beñ ni se ra gots lla na pues pur beuk nac ni rap beñ nic rian ne rashi maiñ len daiñ lla larshi ruñ bis chi nes huira shi lo te byini te llel o shilo chic cadosh rashi lla nic nac ni ruñ rashi buen pues- pues gap beñ te beuk pues sigac compromis gac ne par primer guñ beñ hui se ne beñ shi lo beterinario don gac shi vacun par shitis llal llich porque cashi roo sheta ru ra beuk vacun stal beuk rca yoob cansa shi len lleich ri rtiñ shi sa ra speuk shi na ruñ shi. <hesitation> Rdei llal llichga ste beuk ni gau lla shi per bieyel roo ruñshi dep te len lliech cashi roo chic rau lla shi ste buek chic ne nesa nic rca- rca yoob rdeishi llal llichga com por chic sheta vacun sheta lla na ba nu vacun pues riet doctor pues ruñ shi fuers rsob ra beuk vacun pues ra ca beñ se ne sa beñ speuk beñ na ru pues rac be beñ pues ruñ sa beuk buen pues- pues va rap beñ shi pues shisa mod com sic nac te nimal ne rac be beñ pues sac gac shi casi beñ gac ba nac beuk na lla cashi chic ne sheta rshi lo beñ beuk rsac si beñ beuk ni shel tis lla na ba rap beñ cuidada beuk rate- rate cos ba nu na.